دراسة مادة الرياضيات مهمة جدا. تبني ذكاء الشخص. كذلك انه مادة الرياضيات ما نستغنى عنها. هي الاساس في حياتنا هي الاساس في حياتنا العلمية والعملية لما نكبر ونشتغل ونفتح مشاريع ما نقدر نستغنى عن الامور الرياظية. عشان كدا هي شيء اساسي في الدراسة.